Mkoko tuka jemusha manzi. Mabengu modo. Wate la seflia na manzi. Wate kapa modo. Wa jemusha. Manzi ya haya fuli la. Wa sendi mkoko. Haishi la mvine. Ya kaa fiula. Ya kala angizha kumilanzi li kwa kumulika wa siyu. Soye mwingi afiba. Tuka fiula. Jozi posi bapa. Wa higa. Wa fiula. Wanjuku nyonyo wa manyo ya haya. Ma vumbu. Kuya penye. Kupenye. Kuru kupenye. Kumala. Basi. Kututisha seflia pa moto paka. Watola ngulinu haya. Wambabu wa kidogo. Basi wa fulula. Kufulula. Tuka tishamala. Tutishamala. Tutishani nani muenzo. Lutuka yamia sharia. Yakupela nini mila zaoya yamia sharia na yamia garia. Kuwa mweleka. Inkoko vini yaduwa eleka. Kueleka. Kulia mwingi. Ma kunda uunge. Yamia sharisha kuunga. Kuwa mchemusho. Watelu musilia. Kutelu musilia. Taya la tanda yukuwa kwa jiri ya kulia. Na yaka unga. Mala wa mchemusha pidogo. Basa muunga. Kama kawaita koe sendinyanya. Mafuta. Titungu. Ma ungi titungu. Haitulinyanya. <noise> Atayali au nge kikoba wa kweiyo tayari taka niku kwa ajili yako, <hesitation> wakukaanga uiyo wakuli irosti hiyo nala wa muanda akama wamtisha mafumbuu wii waya nanii wapenyaa, mchemshe kidogo basi wasenda mafuta yako waika mli suflia au mi flampeni wamkaanga taali awachemka akupya kulainika newala tafau kwaajili ya chakula.